to min shiryi be soobaajo am, min jahan pelle feere laarugo TV say bo lutti minti ɗiɗi ko min jaha, say huunde fe'ii mi waawaata yahugo, mi wari mi noddi mo ha waya lokaci may mi biya mo Allah sene waɗu muyal useni, huunde feere fe'ii un jee Doole say to mi yahi be hoore am mi waɗa useni waɗu muyal mi heɓa ta warugo, ammaa to a waawan a yaha walaa damuwa, to a waawaata bo a muya useni a waɗa muyal say nyannde feere say en ya'da useni waɗu muyal huunde may ɓuri sembe am un.